Ewa aminay aty boaka Majunga ty môka, aminay aty tsisy vary sosoa zany, anô zô kôfa mandeha tanà zao zany vary sosoa zany raha karaha haindreo raha zany! sady mety koa zany raha zany! itanao kôfa handeha hianatra maraindray reny! i raha io zany tsy mila ela to defa masaka atao bakeo raha iny, na tsisy kabaka mandeha to! tian-s- raha iny.